Ufërigo mëëntúwël dí kuraŋ o sarësir ocum, këleempëná. O cíyank kápano amëënţuwël <hesitation> di kápano ocum këëruka purir këleempëna. Oţíjank këëfër këëwanţ dël, ţu uloŋ këënţu ngëëlas ngëëforëmir, këëntan usáak këënţu dí pëloŋ pëëfër bëëfër këëwant këëmëënţ kun këleempëna bul. Kom mëëmpurir pëëntúndël koowíme kom bëëjëlanink këënţudi pëloŋ pëëwanjinţin. Ací uleemp fërigo dí bewínjí.